باينة و كان نكون زاوش نهار واحد غادي نكون نسر, بارسكو مكانش كي النسر, دو ان نتا هو راك هناك في راس الهرم, مكانش ديرونجمون, دو دو بويسك راك كبير, تقدر تفواياجي لو بلو لوان بوسيبل غادي تشوف ماكسيموم دوندروا, دونك صا سوري اون اكسبيريونس فريمون شابة